Ni mnyr shum’ e thjesht për me ba amëlsina ma t’shnetshme pa u dasht me rreziku shije t’keqe ish kon me përdor pem’ t’ndryshme. Pemt kan sheqer natyral, edhe me përzi ato me përmbajtjen e brumit e bon prap t’omël, e bon prap t’mirë edhe osht prap amëlsin’ pa rreziqe shëndetsore edhe pa u prish shija.